Aku men senen tu biaso e pagi- pagi la bangon nak kuliah dari jam tojoh itu la mulai bangon dem tu aku lanjot ontok mandik persiapan nak kuliah kan, men la la nak jam setengah lapan tu aku la berangkat dari kos nak berangkat ke kuliah ke kampus, men la sampai di kuliah tu biaso e aku parkir di bawah gedong kampus, dem tu bejalan ke lip naek naek lip ke lantai tige biaso e ontok ke ruangan ruangan belajar, nah biaso e men la masok la ma la di depan ruangan belajar tu nonggo dosen dulu, sebelom dosen datang kami nonggo biaso e di depan ruangan kuliah, nah men la dosen la datang kami langsong belajar langsong masok kan dosen bukak pintu kuliah me mbukak pi mbukak pintu kelas kami kuliah, dem tu na men la dem matkul larai tu sikok matkul la dem kami biaso e nonggo di burjo ontok lanjot ke matkol yang selanjut e, dem tu men la pas jam la nak la nak kuliah ontok matkol selanjut e. Kami datang ke kampos lagi nonggo dosen belajar lagi dem tu balek, balek dari kuliah biaso e mamper dolo ke tibek kawan, amen la di tibek kawan tu kami biaso e becerito kan dem tu betanye- tanye tugas kuliah ape bae yang di nyok dosen tadi kak, dem tu kami belajo besame amen la belajo la dem belajo aku balek ke kos lagi, dem tu aku i berseh- berseh badan aku balek dayi kos kawanku dem tu merseh- merseh awak kan, dem tu manik dem manik, aku biaso e telpon kawan aku nak ngerjoke tugas dem men men dak katek tugas ahai itu biaso e kami nongkrong- nongkrong bae ke kape dem tu amen kire- kire nak pegi ye kan makan dai ke burjo, dem dayi burjo tu pai berangkat lagi langsong nongkrong tibek kawanku amen dak di kos ye biaso e kami tu di kape- kape legho kan tibek- tibek kawanku yang lain e, amen la dem la la dem nongkrong la malam kan balek, misal dak katek tugas aku tu biaso e main hp dem tu aku tido, amen ade tugas ngerjo tugas ku dai dem tu sikat gigi dem tu pai tido. Ha men selasa tu biaso e aku kegiatan ku same bae kuliah e kan dem tu ade beberape hal la, misal ade tugas aku nugas misal dak dak katek pulek kami biaso e nongkrong- nongkrong biaso bae. Dem tu men ahai kem ahai rebo e, kami tu biaso e kosong kan ahai kosong tu biaso e aku bangon siang men la kosong tu, dem tu men ade gawe pulek biaso e aku langsong siap- siap berangkat ke asrama, nah kami di asrama kak ade kegiatan <hesitation> kompol- kompol wang dari daer daerah kami, dem tu amen la dem kompol model itu kami bahas- bahas tentang bahas- bahas daerah e kan, me men la banyak pembahasan tu biaso e kami tu la belegek bemain model itu na, dem tu men dak katek kegiatan lagi balek tido. Dem tu ahai kemis e biaso e <hesitation> men ade pengganti kelas kami masok hari kemis amen dak katek pulek kegiatan aku ahai kemis tu dak katek yang berobah biaso e nta ntah leyeh- leyeh bae di kasor dak katek gawe ye kan, tido, main hp, makan. Nah ahai jumat e tu hari jumat ahai pagi itu ade kuliah yang berangkat kuliah be kegiatan biaso berseh- berseh badan berangkat kuliah belajar. Dem tu amen la dem balek tu sembayang jemat, sembayang jemat ku dai dem sembayang jemat petang ade pulek kuliah, jadi berangkat pulek ke kampos ahai ahai ahai jemat tu, dem tu men la dem balek kan berseh- berseh badan nongkrong cak olok olok- olok biaso e tu la, dem tu men la dem tu tido, ahai sabtu e tu ahai sabtu kan libor nah jadi men libor kak biaso e kami pegi ke pantai ape ape ke kopi merapi ape kemane ye kan, dem tu amen la la dem kire- kire dem malam mingguan balek e, dem malam mingguan tu biaso e kami kak be cewek an men yang ade cewek men yang dak katek cewek kak biaso e ke ti ke kos kawan e, ha biaso main game ma main yang model itu. Dem tu ahai minggu e ahai minggu e kami rate- rate kami tu istirahat men pagi, nah sampai ke siang kan siang kan men dak katek gawek istirahat pulek petangnye tu kami galak main ke lapangan asrama ntok main poli main raket, nah men la dem kami la dem main kami dak langsong balek ke kos dai, kami di asrama tu becerito- cerito belegek bemaen kan, nah men la dem itu balek lagi ke kos, manik lagi tidok istirahat maen hp, dem tu dem itu la kegiatan kami sehari- hari e bias seahai- ahai e biaso e